Tokhma ya mbhiické a yan barkiti fu dickma? A fu bharkiti. Pabia na asimramo mu fuune, mu dick fo mu la yick asaame ala bheck mo, mu buufo ngnitima, a la dootu. Mu buufo mmiigna, ala muumu mune mmigne ùune ala ka laasi waama ka-foye ka kubuni. Ya mbhiické tokh gnan barkiti fu dick? Tokhma barkiti fu dickma. Pabia ma kuii fo mo la mu kadde fo, mu féérine fo. A gnanta simramo. Naa wo simramo, kéla ala simrane? Foo asimramo dé. Tokhma, ya la mbhiiké a fé simramo? Pabia mu gumbu nniima dorong an mhantitimo. Nan mhantitimo, mu beufo ngnitima, ala gnii mune ngniti mune; nkana mbhiiké a simramo. Foo mu beufo mune ngniti mune nda agni. Hum nsuughuma ya la mbhiiké waama nii nsiighine, mu brufo ngnitima, mu wiifo mune gwii nune, ala kottu hé miine nka dickma yaakh a saame bata mburu nlakh. Mune ngniti-male-ma-son, mu laaran fo malema, ala dootu, animmine, a laa. Musu gwifo dan wii dé, midima waama nsiighine mu wiifo, al dhooghommo, mu laaran fo malema ala dootu, ala kottu hé miine jaakh njéye nka dickma-nu-naa fuune, naa saame, a wii mi, nfu jéye fu donghtuma.